Waɗugo rayuwa belɗun woni mahugo sakiraaku cemmbingu kadi heɓugo sayo nder kala wakkati fu, heɓugo fukkinaande hakkilo gam rewuki jomirawo.